De karazana zava-pisotro aminay akagny ndraika, ohatra hoe betsa, toàka, jus, rano, labiera, <hesitation> jus star io. Raha ohatra betsa ndraika izy amboarina avy aminà le aminà fary amboarana ananjy a <hesitation> olo ambanivolo tegna magnano ananjy. De misy eky manampontsy izy toàka gasy avy am'farifaritra atsimo andrefana.